Raha ohatra hoe hamakivaky atiala <hesitation> zaho siraika de raha hoe mavimavika atiatiala zany a mila mitondra antsy, de mila mitondra rano de hanina de mila mitondra jiro de mitondra tragnolay satria mety hoandry agnaty ala zany ianao de mitondra fanafody ianao mba ialana ia- ialana am'le hoe tampoka tsy lehilahy <noise> de zay.